Diike bwe manu wa luma nanghan do wo mamani nanghen kanghen reweu chuwo, miki bwimi mi mama cho nii ti bona momen luwe mamen tikali min mo lomi nubo bonto yori kabo yitib miboki bwe mi mud tee- nye- win ne- nye wineu chin chon kanye chi dobo nikanghe kutan who chiya ya kemero dwi dwiye tiyeu chinchoye to fiyati da wi chi fiya da naweu yorimok chocho mamacinen nanghe do ken di chinuwaluma nyori kanghumbo lobangjong to lobangjong to nye amatiye boochi chongannye man marangran naghen do fiye ki dimen kidemen fo lobangjong ki wang kiwank fiye kila wuro mama kiye tiya lodirya choye nubobi dome to chodike ma mane na fiye merangkako boyironghum naweu, kanghe ku wabe tini lanbangjong nanghendo ma mani wiyeu lo wabeu labangjong winti winti womadok bo kang wiye kanghe nuboburo chongkangye gwameu minmaran naghen dowo kwama ne ye nyomka ki bwichi kebo nifir niyere to, Chocho bwi ma tikan bwe bangjighe chugo min tikang dor miro chuko minnuwa luma naghenne ko wo kebe bidob naki mamabori kwatti bangjighebo kitomtom lotighe yachidou nob ki tomtom lo- nyong yachi dounob moya munman nyaghe mwe mo ningtang fabe tichuko kima cha kee kangti cibou wori ha dikewo komchi nyori tunghen chia boki kanghe diye to, <hesitation> yila bo kibo bwi fo labangjong kebo bi dob lato nyo ri chobuwa ye ken mamerang nanghendo wo mino nyori chonnier. Bwo ma. a dike wo tighe chiki ma kikang chaka choma tiken ke bwime meki maraghii to yorikabo nowe labangyong in Fiya bibei min fiya bebai duche wo me meran chinentiya wo moka dikero labanjan yilan ye nen lang yila me nen bong many makeniir ti nawo mwo to bwe fabe moyo nomon to bwe febera bo mwen machinen chari ki bwori man machineu chari kikakonk mwen maci nen chariki mee banda kemero mwa biya cho ti na nime ci yila ci cuweu no mwi ywa cho ri kemero tenagheri tainanbodi han ko nangnen do dobti to wo bibeilowe chocho dekero nye mati duwene na nua luma nanghe dowe yobe chew nanghen do woro kebomori no diye duwe neu kari nini fiye meran kabako woro kanghe fiye nobe we wo timinini fiye bibeiyo mulaghen nyom ka mam marankati keyim kiyekatiyeu matiti kina choma muwe mu kemero moo mani kemero dim chititi chi kenye man ma kaghe kwam ka duwek ma kwob kang bo kanghe cii mayi chibo miki oh- ohk minchiya miki din loye nyeri loye bi kwur kirka numne amare dike kanghe wi a nam. cin mani firen ku wabe winti winti dim kweni yob miti mai for labangjong kanghe diker yarka mani kanghe fiyau kanghe fiyaubo a nenendangne mitidangne miti yoi diye duwena bwe bangjinghe ke tibo nyo naki kebowo nyo duk dor nye ki maraghe ri nubo chomeu chum kanghe nubo lobangjong kweni yamitori chuu ber ya chinmirawo chimarau nache yebwo ye. Bowachibowa la bochi merannyinen keneu na diye duwe neu na nye meran bori kanye duwe neu no nye mani chima niyeu chichorong na weu no nanghen do no ki nobo labangjong no bo do fabub bwi buwa na bado fabub kutan no bo do fabub ki kemer lanto nyori mi ha- ha nyarbo na nyeka lachima cheki yirille non kang di cho la be bi man chuko ka kwaama nebbo kenka na nyamka dii who boo kitoranghen bidob bidob cho tiye bumwer dor na bo matiye na wo duwene bibeyo labangjongheu ma nanghen do wo tiye chum bibeiyo kwobbe duween ma- maranye lodiryau chum bibeiyo nunghe duwen ma maraghe lo biyakeye chum bibeiyo nunghe lana wo nyeri yori mok dighe tokwebbe firen bwi chi yabkanya chiyabi kwarkwariyabbo gwam bo chongkang nyo ti fo labangjong, nye yari nye ma nanyen do kanghe chi nye mwer dor kanghe chi nye ma manghendo kanghe chi, chinuwa lomamik fini bochiya chouyefo chiren bochia choyefo kangheri miyim lomi mi manyambo chia kwau na eh nabire che chiyan bou chitiko kemo chiki chiki kanghe diki firen yantor chinen miti yai makombo dor me managheu ti kanghe chi kuma chin nuwa lomamik no who duwe neu meyiko tiye me naghen do kenghero lamwen nanghen do mo doti fiye kanghen momamaranka kwama wulom na ne niffireu nebo naghen kagher who lee che wo bou che kin bwi boyo kangahen kanghe ro kile han tikanbo na nobobo yeuti cuta neu boutiyeu yachi kemer tenaghi amma na bofo lodi lo beu bon ywelli no niwo mwarom kulen nagnere cheri bom ma kikalli wori lowe no bo mwar bo dor fori. Mani bofiya chaka kabati chaka kaba afiya nyi afiyaki woro bebou ki bwibi bimwerob dur ber fo gwam boma kan eh naghen tikalit tii be tii kan dor bero ti bwetana kemer nanghero no mani che duwal di ho- mwe mo wiyeka mon matika li wori nini kebmwebo na fiya na bwuu ti da monen cho dike bwi nanghendo wo yomen nere yobe che ta keu naghen do woro mani ma ti ti nkwob kanghi kanghe nii ki mo neye nyii? nochi mwo rub kulen nanghen chit dika miki konii bwentana mofiyabo chariyeu mare kwumde dor mwar mofiyabo kemer yakareu kwomde dor mwar mo ki bwi mii mibwe luwe bibei naghen neu ma yati chikeu bibeiyo luwe mana man yichi mekito wo naghen do duwe cho bo to bwe bwitibe bo to durbero no be kekan buty wari bochigon bwini be, bechikong bwini wari di be chwaa waari na bo nabo boo wari lo debai ya nuwa nye miyeu bwai man tanti diye duweneu chocho mo too labanjongko nomo yo nuweri, dinghe toghobeu kwatti kino kab, dighe kwarkwarebe kwaitti ke no kab na diryabo merang kako kogen wolom biyege doken wolom nomo nyo nuwe moto duwendi kebo na bwe bangjinghe bwe bangjinghe ka nii wo kwaama na cho nyom ka niwo kwaama nacho chini niwo kwama tori yori kabo chiyoti diker ner ched di chii ke chetiye cho dike kwaama bwulangti kange bo ken wori bo bwolangti kanghe kebbebo cho miken kiniti miki bibeyo biduwattinim bo channaweu bwenta na mo keye mo tiki weniri yilau nanghen kanghe ro na diker no dowen mo bwaghum ki nanghen lee lori. Hoo choro na didiim kweniyob chilobbo nung ri mon yira mo dubom nanghen lee ro cho no lamwa bou mwiki bi kwan mwer di na mo nyim nyo ka? kakaa na mwa mati nyi? duweneu na me tamnanghen kanghe rori ma- nyiri bomwan twii chiro maa- nyiri kanghe bwe mo merang tenneu an twii mo man kidiker di bohan yo ki yo wuro, do fukma chugo ha- ha yo wuro do nawenin mab chugo ha- ha yo woro do nawenin bidin chugo cho- nyeu ma tikaliti nyora na mayinenti duweneu kom bibibyo kokom kanhemek komwer dorkumero kile bobiyi boto no doweneu nabi manidi lobe kenobo nyo- nabo manidi lobe kenobo nyo noba tii ka woro nubo chummeri na nob marankabi maniri meyikom tiye nubo nyom nyome andim che wo tebbe bo teri kikabau na mutiyau chinwi duwena? deye duwene chinmani lachi yangfe? komeniu kwaama ne chiyeu diim cho chuwe nabe keneu na kanghe mane di fini fini yeu kanuwaki won cho fini finiyeu wo mani chiredi wo mana la na wo mana dimtika ooh no nyo ri bo chiyare bo kong dorbed dike bwa bangjinghe tome kwattiyeu bwa bangjinghe niifir wi ki chiini, bwa bangjinghe wi ki ter kwabir bwa bangjinghe wi ki wuro bwa bangjinghe ywel bechen nyeloh tii bwa bangjinghe muu tabwit ti bwe bangjinghe ma dike kilakila ko bo chwit chwerit kaa ye ka, chiti man nanghen kanghenr gwam namo tii kawuro mwi mo too naghen lee di manaa mati na nanghen leero moma choro kwinitaar chilumbo nung moditiyeka yila mo mwa ta yiim mon bwa biduware lamo mayetak kanghe diker mani momerangbo naghen kangher momerangbo kanghe diker to mayi kom ti duwen. kom bibiyo kom kwen tiyeu kalfundo ko tii yora bebi kau ner bero wo a yilam ki naghen kanghe chet wo a yilam ke naghe kanghe chet bwen no nabi fumer kwaamaro duwalleu yibo ti, to bo nyiti nubo duche kaghembo bi tuun tee kaghem bo ki tuu kwaabi kaghem bo ki ma nanghen kwaamar kanghembo, maniba mwer dor ber ti nabo yilaken fiye win chomi yikomti duwewn wo miu mi matiyeu naghen muuka lowek yori mogmok nan mo mani dii mwa ma daa ti mwi kebo bidome mo da dumer tiira mamo dati tee mon mon chwakia mamo da ti buwak chuwelek bwe bangjinghe yine neu nifir, nifir wo kwaama maneu mwama dati buwak chwelak mwamu da ti bichoghe mwamu dati tii mwakebo dome kebo bilibe kwaama ke chwe be tii win, mo lowe kele woba yiti nomo doken wiri mon fubob mo doken wiri m- mo chwii mani modoken weri bibwi no nin wi na mo mabo nyo ri anyilabinen nanghen diye dowenneu nanghen muka lowero kebo be nanghe ne chonanghen do kaa ba batudiyeu nanime nob kwaaka ko boyoti nani me nob kwaltikako boyoti nani me nu bochot nini be bule tiyeu bo yoti nyonachori luwe ban muu luwe ken na chori ban daa luwe ken di nyila ka chiniwo, boyi la ka, chikon ka bwitik boyila ka chikonka bwuni dor beret biyonin na bo muu luwe na be dob bibeinin fini finiyeu na nob merangkabo ma ni kichob di to luwe cho cho wuro chile luwe chon mani luwe luwe ki ti wuro duwen momaniri meran kanghenin fini wo maniri meran kanghenin nawo bwentano duwen dormwer maniri mofiya bwa meranka durmwer mani duwenti mufiya nob mon kulti.